<...>Fomba añajariany ñy kolibria <Kôkôrikôo>ñy angovo aminy ñy fitiliñany malaky mare ñy fampiasany ñy angovo bakaminy ñy sakafo haniny, manahaky anizay koa ñy fahaiza manaony aminy ñy fitiliña malaky noho ñy fisoroha ñy nintsy<...>.